أحلى فكرة عندي وقت كنا نصيف عند جدي ونلعب في الحوش الكبير، نقعد نحكوا قصص بالليل، والزكريات المهمة على خاطرها علمتني جيمة العائلة ولمت الأحباب، وأنينا لو رجع بيا الزمان كيف نعود بهالزمان؟ ترجع بيا الطفولةنعيش هذه اللحظات مرة أخري، أنا نحب اللمات ونحب الأشياء.